Cuandi a travaiava chilometri ën fazìa, infatti travaiavu a Culegn, stazìu sü ën muntagna, fazìu due ure d'machin-a magari due volte a la zman-a e tre volte a la zman-a fazìa fazìa menu chilometri. Ades sun ën pensiun e chilometri ën fazu i stes, magari ün di vadu da 'na part e ün di vadu da l'autra, ün'ura d'macchina da si e mez'ura mez'ura da la